آ أراه المشاركة في الإنتخابات بالنسبة ليا لازم لخاطر رآه المجتمع ميكملش والناس اللي يكونوا في المجتمع لازم يوصلوا صوتهم يعبروا عن آرائهم لازم الإنتخاب لخاطر آآ إذا منتخبناش معناتها اللى يجى راح يكون رئيس أو هكا شى والافراد المجتمع ميكونوش قابلين بهذا الشى كشي مكانش عندهم صوت.